אֶלְחַקִיקָה יִלָא גַאתְנִי שִי פְרְסָה נְסַאפר לֶלְפֶצַאע גַאנְמְשִי בְּלַא מְנַפְּכֵּר זְוּז מְרַאת חִיַת לִפְצּוּל דִּיַאלִי כְּבִּיר בְּזַאף וְכַאנְבְּחִי נְשּׁוּף כִּיףַאש כִּיבָּאן כּוּכַּב אֶלְאַרְד דַּאִיר מִן תְּמָה וְשְׁנוּ כַּאִין פִּדָּאק אֶלְקוּן אֶלְוַאסְע, גַּאתְבְּקָא תַגְרִיבָה פְּרִידָה פִּלְחַיַאת וְכַנְצּוּן גַּדִי תִּתְבַּדַּל אֶלְנַּظְרָה דִּיַאלִי פִּכֻּלְשִי כִּיףַאש כִּתְעַיִש וְשְׁנוּ מֻהִים בְּصַّح, וְלָקִין אִיזָּא קָانַת רִיחְלָה פִּיהָ חָ'טַר כְּבִּיר בְּזַאף יְמְכֵּן רַאס רַאסִי שְווַיַّا חִיַת, חִיַת תַּנִּי זוּיְנָה מַעַ אֶלְנָּאס לִי כַּתְבְּחִי.